يعني رسام أفظل من موسيقار، مع إني ما عندي أي شغف لأي واحد فيهم بس إنك تكون رسام، أفظل من إنك تكون موسيقار، لإن الرسم يوجه رسالة يعني، في بعظ الرسومات يكون جواها رسائل عظيمة يعني، ورا- تفيد يعني، ورسائل توصل بفكرة عبقرية، على حسب الرسام يعني، الرسام إذا رسم لوحة واتقنها، تكون لوحة عظيمة.